bare akasi wo wonin sun oljirt won hakaakam inama keet mal sagale daabenoa sagalen ak dansa hinbichaatu, ama haraka gubeti, duum sagale gubetii woishin dansa hinbichaanen dansaami, naf inamaati dansaamu, inamaanen hinduurtiinea, woibidiin oljir sagalen akdansa hinbichaatu,